Yo ta kuchon nri koó kono inixi xin koó no nrá, koó ká ña cosina, ta kojan koó kono inichijan tan'na la kuchi ni nrixano chi ni nrixano ta yetena nruchiná ta nu ta tan'nri koó fino kuchoin nruchi jan,